الأكل اللي أنا هاكله لو فطول حياتي هفضل أكله ، نوعين من الأكل <hesitation> هختار مكرونة بالبشاميل وهختار برياني دول الأكلتين اللي أنا أقدر أكمل حياتي بيهم بدون ما أمل يعني أعتقد كده